Hó nda xhikutu, xhikutu kó nguichi kaní xaxhi, kani nraxhi d <hesitation> u nguichí kani d <hesitation> u santo, hé kuidiña xadiñaxhí xixi nriki tinraxí, ha inka ku la iná la iná ko kino ngue iin vecino, iin familia iin ña yingui, nguala iin na xa xandiña xanko xi xukuxó, nguixhi xoná ko hé nguixhí uu xa'a xa diña xanto la iná.